اكيد الأولوية اكيد اهي لل- لحل مشاكل الأرض لان هاي المكان الي احنا متواجدين فيه ومو مهم ان احنا أصلا نوجه تركيزنا حق مكان احنا ما عندنا معلومات كافية عنه ولا فيه يعني ولا بيفيدنا في شي لانه احنا ننتمي للأرض في الأساس